﻿الوغ كان وحد النهار وحد الطفل <hesitation> لقى بليك عندو وحد الباب في البيت تاعو ماكانش افان، مي ابارامون كان يحلم.